Obugyenyi bwangye, nkayenzire nyeete abantu, abuntu baringanire nka, nkigaana, kugira ngu barye akamere kanuzire, badye emere badye ebyokurya binuzire mbwenu, kandi badye eryokudya ebirabamara, kutari kweta abantu bakabu bakabura ebyokurya, nyeete nk’abantu abarabaasa kweshongora eryeshongoro ebirabaasa okuguma nibi biranyijusa embaga egyo. Nkabire ndenda nk'abagyenyi bangye biija nk'okutaaha egyo mbaga bagyende baragamba haryegyo mbaga, nk'oku yaabiire enuzire, nk'oku baariire bakahaaga, nk'oku omugore yaabiire ajwiregye. Mbwenu naanye nkayenzire ngu naaza kukora egyo mbaga ndonde nk’ekiteteeyi kirungi, ekiburyomwe weena atakareebaga, reero embaga ehendere kurungi n'amashemeregwa.